Ha <hesitation> ni ne va tan xhin ña amigo xi jan tá, hu u un. xhiruná kokuana chí, va komi a o'on nina ña nine va tán kiniga xhín, to ho o on. xakaona kuea hoi tanajan hotan ná sesenta dos sesentai uno, asta cincuenta y a hu u un. dos ñajan nguan.